Teta Pakistan peguareta yepe tanta jou kavara soo, jare jou retavi jokope bufalo isoo, vesa isoo jokope <noise> jaereta oyapo curris soopegua, <noise> ani lenteja pegua jaeramo <noise> tanta jaeramo <noise> jaereta tanta ikavi <noise> oyemongaru